Xuku ihó lapicero kuate kuñanro takín kuchi escuela tunakada huaxi letra xhi nakahuaxhi cual ni ihó hora tambien ña di ñadi nonikue kueñana lapicero koña dixhínixi lapiz xiñokuxa kuino nra ka kuéxhi.